أفضل طبعاً الوقت، الوقت الاستزادة في الوقت لأنه الوقت م- مش حيرجع يعني ومش حيتعوض ويكون شي ثمين بالنسبة لي وقيم، لكن أما بالنسبة للمال فالمال يعاود يتجمع مرة أخرى لكن الوقت م- مش حيتعاود لي أبداً مش حيعاود لي لا لا.